تسألني إذا كان النقود ولا الهدايا، طبعا، أنا أفظل الهدايا، لأنها تكون معنوية، مميزة أكثر، وتعبر عن اهتمام الناس فيني مو الفلوس، الفلوس تروح وتيجي، لكن الهدية بتنبع من صاحبها.